Lögregla réðst í handtökur og húsleitir á fimmtudag vegna sölunnar á Skeljungi árið tvö þúsund og átta Íslandsbanki kærði málið fyrir tveimur árum endurskoðun á tekjuskatti og bótakerfum hækkar ráðstöfunartekjur almennings um fjórtán milljarða á ári þetta segir fjármálaráðherra fyrstu áhrif breytinganna komi fram um áramót örlög veiðigjaldafrumvarps eru í höndum formanna flokkanna forsætisráðherra hefur komið með tillögu að málsmeðferð sem

tengist afgreiðslu annarra mála útgerðarmaður í Eyjafirði segir að með nýju frumvarpi gætu veiðigjöld smærri útgerða lækkað sem næmi einu stöðugildi um þrjátíu af þeim hundrað Norðmönnum sem gengu til liðs við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið hafa ekki snúið

kúrdísk yfirvöld í Norður Sýrlandi vilja að Noregur taki aftur við þeim raforkuvinnsla hefst að nýju í Elliðaám innan skamms verði hugmyndir Orkuveitu

Reykjavíkur að veruleika kostnaður við framkvæmdir nemur tæpum milljarði

aðgerðir fóru fram í síðustu viku í tengslum við söluna á Skeljungi árið tvö þúsund og átta Íslandsbanki kærði söluna til lögreglu árið tvö þúsund og sextán Skeljungur og færeyska olíufélagið p f magn voru í eigu Glitnis þegar félögin voru seld út úr bankanum árið tvö þúsund og átta til félags í meirihlutaeigu hjónanna Guðmundar Arnar Þórðarsonar og Svanhildar Nönnu sá sem hélt utan um söluna hjá Glitni var Einar Örn Ólafsson sem varð síðar forstjóri Skeljungs árið tvö þúsund og níu eftir að Glitnir varð að Íslandsbanka ákvað bankinn að láta skoða söluna en grunur var um að starfsmenn bankans hefðu hagnast óeðlilega á sölunni og að félögin hafi verið seld á undirverði sú athugun leiddi ekkert grunsamlegt í ljós árið tvö þúsund og sextán ákvað bankinn hins vegar að taka málið upp að nýju og kæra þrjá einstaklinga sem henni tengdust til lögreglu málið hefur verið til rannsóknar upp frá því og á fimmtudaginn var ráðist í umfangsmiklar aðgerðir þar sem einhverjar handtökur fóru fram auk þess sem einhverjir voru kallaðir í skýrslutökur enginn var þó úrskurðaður í gæsluvarðhald og var hinum handteknu sleppt um kvöldið ráðist var í húsleitir og lagt hald á töluvert af gögnum í aðgerðunum samkvæmt upplýsingum fréttastofu snýr rannsóknin meðal annars að meintum umboðssvikum á föstudag daginn eftir aðgerðirnar var tilkynnt að Svanhildur Nanna hefði hætt sem stjórnarformaður VÍS fjármálaráðherra segir að tekjuskattur í lægra þrepi verði lækkaður um eitt prósentustig í skrefum til næstu áramóta hann segist sannfærður um að þessar aðgerðir skipti verulegu máli í kjaraviðræðum stjórnvöld og fulltrúar vinnumarkaðarins hafa hist á reglulegum fundum að undanförnu þar sem farið hefur verið yfir stöðuna á vinnumarkaði á síðasta fundi í lok maí kynnti fjármálaráðherra hugmyndir um hvernig finna megi betra

samspil á milli tekjuskattskerfisins og bótakerfanna og lækka tekjuskattinn það er skrifað inn í fjármálaáætlun já að við höfum skapað um fjórtán milljarða svigrúm til þess að lækka tekjuskatt en útfærslan skiptir auðvitað mjög miklu máli við erum með það einfalda það einfalda upplegg að prósentan geti farið niður um heilt prósentustig það er

geti farið niður um heilt prósentustig í lægra þrepinu en við viljum samt skoða betur samspil skattþrepanna við persónuafsláttinn annars vegar og svo bótakerfin hins vegar og markmið okkar er að ná betur til lægri millitekju og lágtekjuhópa í dag er skattur af tekjum yfir átta hundruð níutíu og þrjú þúsund krónum fjörutíu og sex komma tuttugu og fjögur prósent en af tekjum undir

þeirri upphæð þrjátíu og sex komma níutíu og fjögur prósent verði þessar hugmyndir að veruleika lækkar neðra þrepið því niður í þrjátíu og fimm komma níutíu og fjögur prósent

væntanlega koma til framkvæmda í einhverjum skrefum en um næstu áramót gætum við farið að sjá áhrifin af því stýrihópur um endurskoðun tekjuskatts og bótakerfa hittist í fyrsta sinn í dag og lokið verður við skipun

í vikunni ertu bjartsýnn á að þetta sé innlegg í kjaraviðræðurnar já ég er alveg sannfærður um að þetta geti skipt verulega miklu máli það er ljóst að að við höfum tapað miklu af samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs með mun sterkari krónu við höfum sömuleiðis verið með töluvert mikið launaskrið undanfarin ár það er að laun hafa hækkað mjög mikið þess vegna er þetta eins og súrefni

þessar hugmyndir hafa verið kynntar fyrir ykkur í verkalýðshreyfingunni hvernig leggst þetta í ykkur

v r þetta leggst ágætlega í okkur

og þetta viljum við vinna til baka

við teljum að ríkið skuldi okkar félagsmönnum eftir kjarabaráttu síðustu ára

sannfærður um að þetta innlegg gæti skipt verulegu máli inn komandi kjaraviðræður er það líka þitt mat þetta skiptir máli tek undir það en ég held að þetta

útgerðarmaður á Árskógssandi segir að fyrirhuguð lækkun veiðigjalda skipti sköpum fyrir smærri útgerðarfyrirtæki samkvæmt nýju frumvarpi geti veiðigjöld fyrirtækisins lækkað um sex milljónir á ári eða tæp fjörutíu prósent

atvinnuveganefndar er gert ráð fyrir endurútreikningi veiðigjalda vegna versnandi afkomu

greinarinnar núgildandi lög falla úr gildi í haust frumvarpinu er ætlað að vera til bráðabirgða þar til sjávarútvegsráðherra leggur fram nýtt frumvarp um veiðigjöld lækkunin er alls á þriðja milljarð

króna og hefur verið harðlega gagnrýnd einkum af stjórnarandstöðunni bent hefur verið á að frumvarpið hygli stórum útgerðum en það sé andstætt því sem ríkisstjórnin hafi boðað og fyrir sumar þeirra skiptir lækkunin verulegu máli hún hefur þau áhrif að veiðigjöld á ársgrundvelli geta lækkað um fimm til sex milljónir hjá okkur

að reikna út aprílmánuð sem var síðasti mánuður sem við fengum reikning fyrir og það þýðir að þau lækka þar hjá okkur úr úr sextán hundruð og fimmtíu þúsundum í milljón og fimmtíu eða um sex hundruð þúsund fyrirtækið gerir út tvo báta frá Árskógssandi Pétur

segir að lækkunin jafngildi nærri því launum eins háseta þetta er allt að því að vera einn starfsmaður já og þessi lækkun sem er umfram til smærri útgerða hún hún skilar um það bil fjórðungi af þessari lækkun skiptir verulegu máli fyrir okkur líka en betur má ef duga skal að mati Péturs sem segir nauðsynlegt að hækka enn frekar afslætti til minni fyrirtækja smærri útgerðir margar hverjar sem selja fisk á markaði eru

eru ekki með vinnslu á bak við sig og hafa þar af leiðandi ekki nema hluta af tekjunum sem út úr afurðinni koma en veiðigjöldin eru jú reiknuð

þingflokksformenn Vinstri grænna og Samfylkingar eru nokkuð bjartsýnir á að samkomulag náist um afgreiðslu mála á Alþingi á næstu dögum veiðigjaldafrumvarpið er stærsta ágreiningsmálið en örlög þess eru í höndum formanna flokkanna forsætisráðherra hefur komið með tillögu að málsmeðferð sem hangir saman við niðurstöðu þingflokksformanna þingfundur hófst á Alþingi í morgun en var svo ítrekað frestað fram eftir degi vegna funda formanna flokka þingflokka og þingflokksformanna tilgangurinn var að freista

þess að ná samkomulagi um framhald þingstarfanna frumvarp um lækkun veiðigjalda hefur hleypt þingstörfum í verulegt uppnám

tekið fyrir fyrr en samkomulag lægi fyrir um málsmeðferðina um miðjan dag hélt svo þingfundur áfram ljóst var að veiðigjaldamálið hafði verið sett á bið á meðan sátu þingflokksformenn á fundi ég er bara nokkuð jákvæð það borgar sig það leiðir mann alltaf betur áfram ef maður er jákvæður og ég sé ekki betur en það sé bara góður andi í hópnum að að reyna að finna lausn á þessu verkefni sem okkur er falið hvað með veiðigjaldafrumvarpið það eins og hefur komið fram í fréttum eru eru formenn flokkanna að reyna að komast að einhverri niðurstöðu í því máli og reyna að leysa það í einhverri sátt og ég á von á því að það takist líka þetta veltur auðvitað á veiðigjaldamálinu hvaða lendingu vilt þú sjá í því máli við höfum talað um það í Samfylkingunni að við viljum framlengingu á gömlu lögunum en síðan verðum við bara að skoða hvernig lendingin verður formennirnir eru með veiðigjaldamálið maðurinn sem lést í bílslysi á Vesturlandsvegi í gær var erlendur ríkisborgari á fertugsaldri og búsettur hér á landi maðurinn ók smábíl sem lenti í árekstri við tíu sæta fólksbíl kona og átta börn voru í hinum bílnum og voru þau öll flutt á slysadeild þrjú eru enn á sjúkrahúsi þar af tvö á gjörgæslu bílarnir komu úr gagnstæðri átt og skullu saman lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir vitnum að árekstrinum kúrdísk yfirvöld í Norður Sýrlandi vilja að erlendir vígamenn sem gengu til liðs við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið fari aftur til síns heima um hundrað manns frá Noregi gengu í raðir samtakanna í Sýrlandi og Írak

talið er að um þrjátíu Norðmenn séu enn á svæðinu samkvæmt norsku sjónvarpsstöðinni t v tveggja hafa allar þær norsku konur sem lögðu í þessa för eignast börn norska öryggislögreglan hefur vitneskju um um það bil tuttugu börn fædd norskum konum í Sýrlandi og Írak ein þessara kvenna hefst nú við í flóttamannabúðum í

í Sýrlandi ásamt eins og hálfs árs syni hún vill komast aftur til Noregs eftir að hafa flúið frá

er svæði í Norður Sýrlandi undir yfirráðum Kúrda yfirvöld þar hvetja stjórnvöld í Noregi til að taka við Norðmönnum sem gengu í raðið hins svokallaða Íslamska ríkis

hafi nóg á sinni könnu og þetta fólk eigi ekki að vera þeirra byrði

Kúrda vöktu mikla athygli fyrir harða framgöngu og sigra í baráttunni við hryðjuverkasamtökin dómsmálaráðherra Noregs segir að Norðmenn sem vilji snúa aftur eftir að hafa tekið þátt í fái ekki aðstoð ríkisins til þess samkvæmt norsku öryggislögreglunni eru fjórtán norskir eftirlýstir hjá Interpol bæði menn og konur lýsti yfir sakleysi sínu í dag þegar ákæra gegn honum um nauðgun og kynferðisofbeldi var tekin fyrir dómsal í New York hann er sakaður um að hafa nauðgað konu á hótelherbergi í borginni og neytt aðra konu til samræðis á skrifstofu sinni í New York gengur laus gegn tryggingu upp á hundrað milljónir króna hann á yfir höfði sér allt að tuttugu og fimm ára fangelsisvist verði hann fundinn sekur verjandi hans sagði að barátta þeirra hæfist núna réttarhöldin yfir hefjast í september umfangsmiklar breytingar verða gerðar á starfsemi Seðlabankans nái tillögur starfshóps um endurskoðun peningastefnu í tillögunum er einnig mælt með því að krónan verði áfram gjaldmiðill Íslands starfshópur um endurmat á peningastefnu Íslands var

skipaður þann tólfta mars í fyrra af ráðherranefnd um efnahagsmál starfshópurinn skilaði af sér skýrslu í dag þar er lagt til að krónan verði áfram gjaldmiðill Íslands í nánustu framtíð undir merkjum verðbólgumarkmiðs tillögur hópsins að breytingum á peningastefnunni eru ellefu talsins þær taka til fjögurra peningastefnunnar og til umfangsmiklar breytingar á Seðlabanka Íslands

í skýrslunni er mælt gegn myntráði þar sem það feli í sér mikla áhættu forsætisráðherra fagnaði skýrslunni og sagði að næsta skref væri frumvarp um breytingar á lögum um Seðlabankann á næsta þingi við

þetta er tillaga sem við þurfum að ræða ítarlega

í kvöld Einar við fáum til okkar Ásgeir Jónsson prófessor í hagfræði til að ræða um efnahagslífið óstöðugleikann og hvaða breytingar þarf að gera til að festa í sessi þann stöðugleika sem þó hefur verið hér á landi undanfarin ár svo heyrum við viðtal við norska Vegas

Ólafsson oddviti Sjálfstæðisflokks og Birkir Jón Jónsson oddviti Framsóknarflokks hófu síðdegis viðræður um myndun meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs Ármann sem er bæjarstjóri vildi samstarf við b f Viðreisn en þrír Sjálfstæðismenn af fimm sem kjörnir voru í bæjarstjórn vildu heldur mynda meirihluta með Framsókn og höfðu efasemdir um samstarf

eru veitt í Borgarleikhúsinu í kvöld þar er Ósk Magnúsdóttir Milla er fólk farið að tínast í hús þau eruð bæði tilnefnd í kvöld að leika karlmann það mætti halda að það væri erfiðara að leika karlmenn karlmenn því miður þú ert tilnefndur

aukahlutverk

að vera settur í þá stöðu að keppa við vini sína stjórn Orkuveitu Reykjavíkur skoðar nú að hefja að nýju raforkuvinnslu í Elliðaám verði hugmyndirnar að veruleika verða framleiddar rúmlega sjö

Reykjavíkurborg keypti Elliðaárnar árið nítján hundruð og sex til að beisla vatnsafl og var

gangsett fimmtán árum síðar árið nítján hundruð tuttugu og eitt rafmagnið var leitt með ofanjarðarlínu í aðveitustöð á Skólavörðuholti sem þá var í útjaðri bæjarins þaðan var raforkunni dreift til átta spennistöðva í bænum byrjað var að tengja rafmagn við íbúðarhús í Reykjavík sumarið nítján hundruð tuttugu og eitt og í lok ársins höfðu alls fjörutíu og fimm prósent húsa í bænum verið tengd

var stækkuð árið nítján hundruð tuttugu og þrjú og aftur nítján hundruð þrjátíu og þrjú

allt til ársins tvö þúsund og fjórtán þegar aðrennslispípa að virkjuninni bilaði og framleiðslunni var hætt nú eru hins vegar uppi hugmyndir um að hefja

það sem við erum að hugsa um

að gera þetta aðgengilegra að fólk hafi tækifæri til þess að sjá þetta glæsilega hús og við erum síðan að velta fyrir okkur að fara að framleiða hérna rafmagn að nýju það myndi ekki svara kostnaði að gera það í staðinn skoðar Orkuveitan að koma nýrri túrbínu fyrir neðanjarðar og vinna rafmagn með henni um leið er stefnt að því að opna sögu og tæknisafn í byggingunum það fer ekki alveg saman að gera þessa stöð hér aðgengilega og að hafa túrbínurnar sem myndu snúast á fullu og það væri hættulegt virkjunin í breyttri mynd skilar rúmlega sjö

sem gæti til dæmis dugað um þrjú þúsund rafbílum fyrir rafmagni á ári en þetta getur skipt máli

vegna þess að við þurfum að ráðast í endurbætur hér og gera eitthvað í þessu með áætlaður kostnaður við

framkvæmdir nemur rúmum níu hundruð milljónum króna Eiríkur segir að enn eigi eftir að fá ýmis leyfi áður en verkefnið getur orðið að veruleika

að þetta verði að veruleika já við horfum svolítið til þess að sumarið tvö þúsund tuttugu og eitt tuttugasta og sjöunda júní þá verða akkúrat liðin hundrað ár frá því að kóngur og drottning ræstu hér fyrstu vélarnar þá að veðri

og milt skýjað að mestu og sums staðar þokuloft en rofar víða til yfir daginn þá helst á norður og austurlandi á morgun þar sem hitinn mun ná allt að tuttugu stigum Hrafn Guðmundsson

sem eru a undirbúa sig fyrir leik við Gana

fimmtudag vegna sölunnar á Skeljungi árið tvö þúsund og átta Íslandsbanki kærði málið fyrir tveimur árum endurskoðun á tekjuskatti og bótakerfum hækkar ráðstöfunartekjur almennings um fjórtán milljarða á ári þetta segir fjármálaráðherra fyrstu áhrif breytinganna komi fram um áramót örlög veiðigjaldafrumvarps eru í höndum formanna flokkanna forsætisráðherra hefur komið með tillögu að málsmeðferð sem tengist afgreiðslu annarra mála útgerðarmaður í

Eyjafirði segir að með nýju frumvarpi gætu veiðigjöld smærri útgerða lækkað sem næmi einu stöðugildi um þrjátíu af þeim hundrað Norðmönnum sem gengu til liðs við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið hafa ekki snúið heim kúrdísk yfirvöld í Norður Sýrlandi vilja að Noregur taki aftur við þeim þessum